الصين معروفه بالتاريخ نتاعها لي هي تمتد اكثر من خمسالاف نعام و هي من اح اقدم الحضارات <hesitation> المستمره فالعالم <hesitation> دونك <hesitation> الفنون نلقاو الفنون التقليديه الصينيه كما خطوط الرسم و النحت و الموسيقى و الرقص <hesitation> الادب الصيني معروف بلجدا بالشعر و الفلسفه و <hesitation> و الكتب لكلاسيكيه مثل الشعائر الصينيه و <hesitation> و كتاب الاغاني تعتبر من اهم الاعمال الادبيه